بحب اتفرج علي الفيلم اكتر <noise> لان بحس ان الصوت و الصوره بيوصلولي الفكره بتاعت الفيلم اكتر و ببقي مبسوطه اكتر.